Este pues kateh non wehwenyi xilakowitl, kahki nekan, amatl, kahki este noinonawatl, no kiliah este non witzoh keh itooka witzache, kahki tambien nono arboles de wayaba, xinekuiltih, plantas kateh, tulaznos, <noise> o kateh este rosas, san inon. Pus este nohpa nopueblo kinemakah no kowitl pero para se tlatlatis, inon awatl kuali xotla iwa inon witzacheh no kuali xotla, wan no ya no pues kihtowah corriente kixikalkowitl pero no kusarowah para tlatlatiah.